Hevi-diso hieveragne piso indreo io zany da anin'olo fa mamosavy zany satria aisake i isaky e minday zana-piso indreo io e matetiky ame magnodididign'eo da hisy hisy raha rasy feizay, hisy doboky, zay e falalan'olo an'azy a lefa minday a raha minday troky e piso io da a hamosavy zay, mandignasa raha anareo, hisy vaovao rasy sinitry.